صنع الآيس كريم في البيت مرة سهل، أول شي كل البتحتاجه هو حليب وكريم وسكر ولك تختارهذا الفانيلا أو شوكالاتة على حسب يعني بعد كدة تخلط كل المكونات هذي زين في الخلاط بعد كدة حط الخليط في <hesitation> وعاء يعني محكم الغلق بحطه في الفريزر لكام ساعة كدة كل ما طال الوجت كل ما صار الآيس كريم أحسن.